كبرت في حي هادي الكل يعرفوا بعضهم، الأجواء كانت ديما عائلية والناس يعاونو بعضهم، وبعضهم الأفراح والمصايب الجو كان كله محبة وتآلف واسرة واخوة وتعاون كانت الاجواء جميلة جدا وهلبة حاجات مليحة في هذاك الوجت